माझा खबर ना तू असा किदेक वगळाय ता पून तू। खर्यानीत माझ्या खातीर माझो एक बरो मित्र कासो वगांक ना। छाड बरोय नकां असलो बुत किमान तू माझा एक फ्रेंड कसा। तरी वगांक जय असा लेंकारूण माका मासा तरी बरा। दिसतला असला आणि वैत सुधा दिसचा नसला।